जोप् मन् <hesitation> त्से इन्तेर्विएव् हैन् तन्ग ब, नन्ग बे इन्तेर्विएव् नित खै म प्रए गवुन् तक् तिअ रेज ननि इत नन्गत्। जोप् नि मन् त्से इन्तेर्विएव् हैन् तन्ग ब, ककु अरिबदि तक् तिअ रे खलप् नन्गन् जिद्, नन्ग् म <hesitation> तैतेल्नि नन्ग् जोप् हैन् तन्ग दे, म केतेगिरि निसएव् जोप् नन्ग बे निसएव् जोप् खै नन्गत् कन्, अर बे केतेगिरि निसएव् नन्ग इन्तेर्विएव् हैन् तन्ग ननि सिगन्ग्। नन्ग सन्न ननि नन्गन् त्से बे, <hesitation> नि, <hesitation> बे जोप् खै अन्ग् खलप् नन्गत्, य बे जोप् औ म म सेलन्ग् नन्ग नन्ग, म म कुअलिफिचतिओन् नन्गन्। भे कुअलिफिचतिओन् खै लजु नन्गन्, अर म म सन्ग्लु नन्ग खै सन्गन् इन्तेर्विएव् लगरेय, बे सन्ग्लु फुर् खै नन्ग <hesitation> प्रेपरे खलप् न तन्ग नन्गन्, अन्सर् फुर् खै नन्ग् प्रेपरे खलप् न तन्ग नन्गन्, बे अन्सर् फुर् खै प्रेपरे खलप् न तन्ग ननि उनक्, ते तिअ सन्गन् ज नन्ग् अन्सर् फुर् खै हैन् नहैय, से ये फुर् खै प्रेपरे खलप् न तन्ग नै लग लग नन्ग् इन्तेर्विएव् खै हैन् नह।